لو سافرت أسبوع لجدام هيكون عندي فرص مرة كثيرة، ممكن أعرف عن أحداث مهمة تحصل زي نتايج المباريات أو إصدارات جديدة وكمان أستعد لها، أو مثلا لوعرفت إن بتصير لي مشكلة ممكن آخد الاحتياطات اللازمة عشان أتجنبها، كمان ممكن أستغل المعلومات العندي عن المستجبل وأطور من نفسي.